אלשهر אללי קנהב בזאף הוא חודש סופמבר, חבת פיוה קנהתאפלו בראס אסנה ו כתבדא אלסחוניה דיאל אסיף, אלבורודה פי אלח'ריף קנהס פיוה בדיאה חדשה, קידפעני נפקר מן חדש פי חיאתי, פי להזאטי אלרוחאניה ו אלד'ואה, ו למת אלעאילה ו קנהס בראחה דחלייה מאקתכונש ענדי פי אלשחור אלאוכרא, חתא אלטביעה קתבדל לונהא, ו האד השי קיעטיני טאקה קתירה אני נקמל ביה חיאתי.